Las mescraoras de cementu si són más corrientis paquí. Siempri qu'angún vezinu anda a hazel anguna obra o mesmu una chusquina pos ai una mescraora d'estas ala puerta. I enque alogu tol trebaju del cementu o los lairillus ponel es manual pos alo menus lo más farragosu, qu'es el mestural l'augua, l'arena i el cementu pos te lo quitas. I pal dela casa pos tamién más tranquilu qu'el cementu estea bien hechu.